oyiro oma dɛmu <hesitation> han maviri-yana han moto-rana han hanucuya -na sunu doso mibin wee ni han ziya na yirabe a han ji a zin a han ji le be mi uwɛre uwarena donk tomu a han cunu ani zinni o a bun a han cunu